Raha kara anay alongany hanina zany tsy verivery fogna ka fa <hesitation> io moko alay tonga de hoe zegny fantanao hoe ity ampy aneh niany de igny fogna alongany andrahoana ,rehefa misy ambiny akeo de raha ohatra hoe managna frizidera arao anao de afaka atsofoka anao akao, raha ohatra hoe managna fitehirizana zany anao de afaka ataonao akao fa tsy ariariana fa lafolafo an'ny izy io.